أه أنا نفضل <hesitation> نفضل العود البرد يكسر ولا السخانة، ها السخانة وش لزملهت السخانة لازمها المبرد، اما البرد لوكان تعود محتم ما عندكش كليمة ما عندك حتى حاجة هات الدفة مليح تلبس قاش شوية خشين وتضرب كذا وتروح حذا للنار، ها كي تعود عندك سخانة وتش درلها؟ وكان خاصتا تروح تقطع عليك ترسيتي يا حصريه يا ولدي تموت.